Yayapo yuave kuae ejercicio jei karai supe reta vae jaeko ayapota se, sekiren rami baeti sekiren aja gimnacio pe esa jokua peguara oimetako ñanoi ara jai supew guaraño baeti yabe ñanoi jokuae yande eh arajai jaema baeti mii ipuereta yaja piare ñabo yayapo ejercicio